E ty estin- extincteur ty zagny, da raha akoa lavalava zay izy io da famonoa afo, da raha fa <hesitation> pigneninao io raha amignazy io, de misy raha mizoso aminazy ao, de io raha mizoso aminazy io zany gne mamono raha afo amignao.